Ley anndal an min ka henndu majji e ŋewaali majji, musuuji ka kaaldata. jonnon, "war faa njehen nokku maani". Hono no ɓiɓɓe aadama en cefortoo nii, sikke walaa daabaaji ngalaa kaanɗon haala. Kaa, iɗi njogii no ɗi paamrata hakkunde majji.